اول حاجة جهز الادوات حفاضة جديدة مناديل مبللة كريم واقي حسب الحاجة حط الطفل فوق سطح نضيف وآمن جض الحفاضة القديمة برفق، نضف المنطقة بمناديل مبللة وبعدها نشف الجلد مليح استعمل الكريم اذا لزم الامر وحط الحفاضة جديدة تحت الطفل وسكرها باحكام من غير ما تضغط عليها هالبة